وقت فراغي بحب إن أنا اقرأ كتب أيا كانت الكتب دي إيه يعني كتب فلسفة أو كتب علم نفس أو أدب بحب اقرأ لنجيب محفوظ قرأت له رواية الحرافيش ورواية السراب وبحب كمان إن أنا أتفرج على أفلام بحب الأفلام الرومانسية وأفلام الدراما والحزن.